Pos mos hazi falta un baldi o una palancana, augua, xabón i a refregal bien hata hondeal conas galborras que aigan.